Raha ny voankazo fantako izao: manga, letchi, varotro, jamblon, makoba, gavo, ampaly be, voantsokina, voantsokina, zavokà, letchi-m-bazaha, voamadilo dimy rira. Zegny ilay azoko ogno.